طبعا أنا لو كان بإمكاني إزالة المريخ حروح، لإني أنا مهتمة بمعرفة المزيد عن الفظاء، أرغب في ان أكون جزء من استكشافه، وأشوف النجوم وأشوف الفضاء الخارجي بكل الجمال اللي فيه.